Raha amin'izy roa ndraika hoe mandeha fiara fitateram-bahoaka sa ny fiarako manokana no tiako dia mazava ho azy zany ka tsy aleoko nenà zany tena tiako hafa mi anao mandeaha amin'ny anao manokana. Zany aminao manokana migalabona tsara anao afaka manao izay à l'aise nao agnatiny io ao. Fa raha agnatina fiara fitateram-bahoaka zany anao mety ho géner anao amin'olona ma- amin'ny maha hoe fiara fitateram-bahoaka anazy zany dia marobe ny olona dia mety ho teritery agnao. hafa mi anao mandeha amin'ny anao manokana dia afaka magnano an'izay mba mahafinaritra anao ao ianao.